<hesitation> Volagniko amin'ny regny voyageur-an'ny avion regny zany hoe ma- afatory ceinture-nareo, manava masque d'oxygène nareo de iha koa ma amy maha pilote anao zay <hesitation> mety fa <hesitation> fa ni-prevenir an'izay avao de mila <hesitation> manao an'le pilotage soa avao iha.